Təmong pishe kim gimyesgu panna am saam ko mi təma a pishe gwawu. Mi təm təmong iyal maa kuk shi bilem a shok nimsa pangu laak taa samang ko ti təm mang pang dung mal, mang pang iyeyei mang pang swakgwu. A təmong pishe gimyes mi ɗong ɗong mallosin mi ɗong ɗong ki pinunghosin mɨ ɗong ɗong. Pannu mɨ kuk meguya gimyes ah təmtomong iyal mang gyak'ghosin mye pi swagi mang mye takai tesu panko mi təm iyal mang gyakghosin. Ya maa bak zhambil ko pang gwa shenako taa mak wanni, pangwa shena ko ta mak panggwa ashokko təmong iyal laak a tanghsin. Mang pang pi swag, mang pang pi bi pan mi təm təmong iyal kona ti kam bapiya api asamguya ni panko ti kamu. Yamabinti kum kwarak bapi yu mi twal kwarak bapi pangha akin kim təmong gu maa təm mang gyah ghomu. Gabin swag'ghal pyokyei gyak'ghaak gin zhoktina ko ga tukta ga tuk temyiyai. Bapi tinna mang kəmong Megu tilak saam hinu ti tukhina abini meguya maapi swag tilak saam hinu taa tuksin abini meguya maapi bi tilak saam hinu taa tuksin ba ko maa yok de ki mi yina gyasom min dak bwalasa ko panko pangwa ko ti temyi laghai. Maabe kuk'gh zuuwat megu maa yok gimyes min danmɨzɨna piwuci ko ya mi punghulsin gwisina maa bak ki pishewu kiim gimye pang min mye pasar mal. Kim gimyespang nimyepi pasarki ninga ya panlaghai ko mi kuk akin təmong gimyes apishe wu, pangnyinu maa saam kim malgu ni pungnunghawu, a kin dang təmong pi kaas. Gi she iyal mang keinangnhaak gi she iyal mang meguya pan gya she iyal manzinu kang ga dak yɨi, kang ga pikigu alaak yiyawu, kang ga dak yɨi gɨ shena ko pangwa tin keinangnyit laghai, pangwa tin shangnangha, kang tati gyeki. Ga daktiwu tima ah pungta a təmong a gul manga. Ga dakti laghaiyu tah yhai ga. Pangnyin təmong iyal ko mye tul ni shangnang mi ti 'a ga nimtiwu, ghima ah twomga daa kwal ghe dati nimgɨna tɨ yirgɨna ti takgɨkiguna ga saamu har gɨ pi nyuaiya gɨ təm myesguna ga saam ko gɨ təmu. Panko gɨ yita pi yeguya ni panawu. Abi ni kigaak wui gaa saamang ko pang gwa ti kuk kipangnwu ti yirga. Pangnya gaa kuk gɨn myesu gɨ yɨtda. Ti'a tinima gɨ leibeiya kigwa gət wui ni yaabe? Ni lame? Ni naakghe? Ni siɨbe? Eya gɨ map kim kiguna ya gapinungnwu ni gɨn nawa? Gaa guk'ghwu ga yukmɨginda ta pi yilangmal taa zagh ga. Gɨ kwati təmong iyal nina. Abin gabi bak zindi mawu, zindi pang lakbar nghalang gapi zindi gaak pi asam zindi təma gɨ kuk zɨndiguye gɨtuk maa ghye gaa saamu. Gya she iyal mangza gabina be she iyal mang gimyesu. Ama gya bilaak be she iyal mang gimyesu maa paak beiyaak, kapin gɨ ana ye zindi pangnwu maa shenong panggwa tilaak mang mal, tin yuayang myes, tilaak mang nya'ghal shok nimsa milak bar takga. Gimyes ah yuaiga api tangyei. Gabin myespang ngha lang, pang kaa pyok gɨ pan təmong mang gɨmyes laghai panku kang ga tom pang kaspyok dong kaa pyok a iyenyei a yaar zhambi, api taangh kigu gɨn mabako pan laghai ko gɨ shewu kanga shesa a langlang. Abini ti shenong pyok koki iyemal gɨwu, maa nongtangngha pi ta'ghab təmong gi tom gi wang iwana mang wukyainangnghook gi yok bwal pyokpangngha kigu pangu tabi mang mwaanu Man akin khiyaak'gh maa ti khiyak ghaa. Panguya tipiki yiyawu, gɨi takta kyat napi azam ta'gh don nikiguya bapi piriga tiyitde kong ghitasu. Kang ga nimung nan a amsi gah. Kang ga kyook ni ghe ko dong ko gɨ kuk ki pen laghai. Ni kim gimyesgu maa sam ko mi təm nya'ghal gimyes mang wukyai nya'ghal wukyai mang ɓakai meguya gya təm mye gaak ghaak pangnwu gi təm təmong iyal, gya dem təmong iyal bapi ah kum twmok girima gya kum twomok təmong, gya kuk shi bilem, gya kuk yiseiyong. Kigu laak ah nghalgin pinung goiyook bini nyi mawu. Ama goiyook ɗongɗongnwu toh gya wuyung, kigu laak gya pinung dangha bilemu, gya deiyang de kassangngha, abin gyadei kassangha kumawu gheki gulaak gya pinung ko dangha bilemu. Pangin maasam ko gimyes yim kaamosin akin pikiguya bapi a saamu, mɨ kuk təmong iyal maa kuk bwalang təmyɨi maa binna mang kwarak bapi